عشان أجدر اساعد صديجي يوفر فلوس ممكن <hesitation> أقصر عليه هذي الأفكار البسيطة يعني مثلًا يسجل مصاريفه يسجل كل ريال <hesitation> يطلعه عشان يعرف وين تروح الفلوس، كمان يحدد الهدف يعني يكون عنده هدف معين مثلًا يوفر شي عشان مثلًا يجيب سفرة، طبعًا يقارن الأسعار جبل ما يشتري أي شي يقارن الأسعار في أماكن مختلفة.